Janubiy Afrika madaniyatiga keladigan bo’lsak. Ularni yashash madaniyat jihatdan ya’ni uy- joylarni asosiy ikki turi mavjud doirasimon va to’rtburchakli uylarda yashashadi. Savanna hamda o’rmon zonalarida bunyod etilgan ular. Bundan tashqari <hesitation> eng oddiy turar joylari bushmerlar va pigmeylarda bo’ladi ularda pana Ular pana terilar bilan yopilgan bo’lar ekan <hesitation>